Õõ muḃaye, muḃay baśeḃariŋe afiamiġaɭo miinisotian niġuśeġuŝẽko ereḃay. Mumueŋe bariŋebuxamiḃuḃay kuśeġuŝẽko mumieŋe. Moimiġaɭo naźiɭomi íġudun nimangu igũ niimimimimi mata mímitu muyoyeyoma, órere ayowamo mma. Íleźum waineġadianiġaroze níġuseġa me éġudun emangu órere ayoemma. Añaźaźaeśetãhe, áleezo kaɭo nirẽe. . Níġaruy éremelomi, mímulu múlu nímuhuśa muḃayuġarese. Vario, viaro óvii aśearoseluo, bariŋeḃo, muśeniya barara buhu, viaro ére neroseo, muśe bazaġirai bíḃi moafiamiġaɭo órere aroseḃo, bakara amooġo ahaŋunuḃo kayoma. Ére eroseḃo moimiḃakara, bakara, viaro, vóniġarutu káñaḃaniġaezomo. Õõ momueimiġaɭo níġaruy, moamooġo alanayomoma, móinimoźiźumuexedemi kaɭo viaroi bíḃi, bakara bóere nediabo. Iźoisupomei bíḃi, patãsei, bazaġira bóo ifoġayoma, balaġaḃabo, ayoma baɭioi bíḃitu, baĵe, baĵe nirose niḃabo noɭẽ.